मी माझ्या फेवरेट रेस्टॉरंट वाचनं कायं खातलं कित्याक तार न्यू खायच्या रेस्टॉरंट वाचनं जर जेवण थायसरलं बरा नसला दौरान माका खूप निराशा जातली आणि पोट हुआ मैन सो मी तेचेर कायत एक्सपेरिमेंट करचंय ना। माझ्या मायतं फेवरेट रेस्टॉरंट आनी वाचनं तात तात खल्लं बरा न की न्यू रेस्टॉरंट वाचनं कायं खांवनं जर ते ऐशिक आसलां दौरान पछाताप करप।